Qo'lni aslida har safar yuvganda sovunlab yuvish tavsiya qilinadi. Qo'lni yuvganda qo'lning ichki qismini, barmoqlar o'rtasini ham sovun yurtgan holda kamida o'n besh daqiqa ishqalab turish zarur, shunda barcha bakteriyalar va mikroorganizmlar o'lishiga sabab bo'ladi.